To wussa mwari nzwalam zwekkamna hantamaka, nani mazwewe na bi eing adatr twa'a nyenla, a geni gede yir nla yehar bwalya, yi har yira adame nzwartna zwekkamna hanhamaka. Ayunhama mo yire lana mgwalamkulme shenhahamo mlada adake zwarta. Bto mo yire mgwalamkulme shenwuwamoda, an henthir mo yirye mdaha maz kurganam na, mo yirye mdaha mahan kulme nye zaluttamo amhenthir na'a eing mze ar mnyutlana ayuibide mzamyi mze wartna hanshimma bwars to handawa bwarta mzwar tda mlu wama kurem, mluwama sheam, shwawa wamo mo mawa mana we kdawayune bke fakiwa nzde dwa na ya ka araga dwa a ya jirege, mo mmwama shwawa we kshayune jki yira ya mo, mo mzke nijawa eingbei kje jki yira yamona, eing kja zwabba mona, ar'a yunhama mo yire lana. mgwalama kulme na'a eingbei adame, gwala'a haga bba hanahanaga babu hagandikge, na'a eing bato bmo yir mgwalamnna mdaha mkurgna mze yanyummauwa mna namalanma assakiliye ayemubei. nyina nke eingbei ma yuryi aze warkna. nani nati ta warka, mze wakda myeme a kurem sheon. myeme a sheem sheon adatrana. mye shiem sheonde mo mzke shwa eing yire ya mo hamwurene na''eing mlar na kurem nyiuna hanzk nijwa shiem na wurna ngmna mye <noise> mzwakda myeme ayi sheon mlag eing mzre tgnnammamo mzkre nwa eing na'a eing najhamze nija'a shwoganda msga ta ntota yuryire yi adaha na azene. Mzgyi kulmmame adaha ham mwa ma shwo gada. Adaha amdawa amze ttoma am mwa ma shwi ganda mzwan a warka waarka hana mwamdirtane brete nyina bke eingbei madur dun nunguraya, ma zwarkada byibei ba zwarka daflei ba sirga, ahethir mdahaga mmwama shwoga, byibei ba zwarka basirga ahenthir b mdahaga mzke nyi jawuga, byibei ba zwarka ba sirgada ahenthir bkurgnammo na'a eing shulamo adaha am dawanye mzene azga eing myemo zukonge, maha flei yi mayuwama sheim sheon, a kurem sheon na bam nan ta'ana. Ar nyina bke eingbei muyire la'eing mzkre nijawu na mla eing mzkre nijawu da anhenthira byire yibei alama eing bzerenana ayuwa a zamani webei e-eing bbu bmshinada be'adame byiunlanita muna abmla eing bma yikindra na'a eing bei ayuran breneh, nyina bke eing mahar fleida shenwawamo azaggyuge shiye n'yufleida a zai ashinawu da bi ibna shemi'e. Baa swinana nswe'a eing ba sue a zkrwiwe nyu'a wume wibeine ar shulaye kurgnammana a dgayuge a waryirada alan sue'a ko, a sude a famuk. Ar tu ma ba na yali a wamde bani ba'a nina bke eingbei hanzke bmo yire zhullamo nsar ta gwala kulme na'a eing shullamo hantuwamna, namzub hama'a nye eing hagan hagi mzege. Ar mo yire myeryi a mwar aya sheinwa nawi na shini wibidain da msama yi adatr mwarawarkna. mzga yireyi a kurgnagda warg warkga, mzga yireyi yira shwanidi a amaganda wargwarkga, mzga yireyi kulmmeme adaha am zke blwuganda wargawakga, mzga yireyi mzke nijawu ganda wagwarkga. Nama ze warkde namla na msrirama na myenshwakwul'ame naneh kurem ke shiem ba harna. Na'a eing asmuna kabrna nyina ma gol yambawa nan nigm zwabba, ar a nim zwabbam nda nam la nanyi namo nshurama turekab riya bo abmaranana. Shenwawibe ayugamun ga da mzga yi a warawarkga, shenwawibe a yuwagamun gada nunguraya hana'ar bmo zwaya bke yireyi hanwa shenkwalo we han dinge manyi han shulane lana zke a dakha makrna yibe nyina ba ar ba akwalamna, nyina yi adaha ze warkna bke eingbei warka hagna'a eing byargna yi nge, hag eing nmuka nga. Frama warka nyina mzwakda ezwabba, nama fa zwabda namla ne mwa mdirta han birne, mwamdir ta na brede namla na zaluta a mokre te mzkre na'a eighbei kbwada mwamdirta jiyeshona. Nyina bke b'eingbei mwari na zktantuwam ta biyawo nyulgn gwarki ga. Ara fnyuma na'a eingbei, ara la namo mdaha mzke na ja'a mnga yira yamo, mdaha mzke nija eing kja asanye kwabya ziude afana mdaha mzke nija eing mwuzwabbamode managana mdaha mzke nija eing mwamdirta a wunwe. Shishilkrde mzre gumnmamna. Kute na eing nturna mmwama showa we kdawamayu shenwamo a je dawana bke mz shiye a shodi mfagmdawa shenwa mo dawaga. Yira yamo afgnajagada shenwamo adawaga. A nyina eingbei wartnu naknyul gyige, we yirede aze warta, Flan shwakulamo na ba eing ha a wartina mdaha mla na'a eingbei amo sheinwida mdaha mze warta. Mdaha da kurgna, mzegwarta, duge mir kauhahamo na nam swaba na mmware ma mtauga hea han kaunahahe mzyede mmwara mayi a ze wartna, eingbei a darama bhama ze warta ar sheinwawibi wina ture ayuwaga mungada nyulgna a wartmilge ebike inbina nagwal wela. Ta biyowo ara la muna sheinwe mwaryirda na'a eing aduwe zkwene kurgnama, na'a eing a duwe zkwene shula nke mfa na'a eig a jigumnnana a yuga bigadi msiga yi ze wartn ga. Kauhahamo bza ar shei hebe byuwa muna mdaha mzke nijawa mkaurgna yira yamo mduna zwabbamo een kwabbamo bziu munda mdaha mabgu mninnada ayunhama Naknyulgngwartiga. Kikadwartida kyura yibebi ba gunana, yi bebi ba golnana haganhaga. Ar nani moyi mzbwalyina nyina muyi na'a eingbei a timuna naki ne shenwuwa yira yame a mara muna, shenwuwa zwabbamo nyinamo mab marana, nyi namo da yamba fleiwa zkrwurawibifa. Nyina bke eingbei na totabi ya wo, knyulgngwarti ga ara la be eing ha a wartina adake zwarta wussa.